Marobe zany karazany langue fiteny e, ao zao voalohany anglais langues zay ataontsika hoe internationaly, français, allemaigny, <hesitation> japoney, chinois, <noise> mandarin zay ianarantsika am'zao fotoana zao. Marobe karazany langue brésilien, espagnoly, zay mahavy antsika midodododo mianatsy mba handehanantsika hiboaky ivelany agny, hikarohantsika fahalala maro isan-karazany.